اقول له اول شيء اقرأ كثير لان القراءة بتوسع افققك مداركك وتفتح لك افكار جديدة، بعدين اقول له حاول تكتب يوميا حتى لو كانت ملاحظات بسيطة، وشارك الكتابات اللي عاد تكتبها والملاحظات مع اصدقائك، لانه النقد البناء بيساعدك انك تتحسن اكثر، واخيرا انه ما يخاف من التعديلات او النقد لانه الكتابة تحتاج صبر.